जे लोम्डी रोहे, जे काई सो वाईडी चाला करो। ने चे इडाक ने इडाक छेत मा भुरानने। तीनीं भूखने लागरो। ती अंचे तीनरा शिकारी काजे ने धरले। ने अतेचे काई सिनुंखाई जाई, ती आते जे रोहे। कांखरक्य जपने ने रोहे। ती शिकारीग घेंन सधे जपने लेगे। ति ऐकी घेध का डिटो बड़ने के रिक्र दिड़ द करो ती आते खैला चैसतर है। ती यचिकाट वेडियां का ती रातलह से खूरते वना पूतं हे। अते चा बाद जायते हैं। वाईडी चाला गरोते हैं। शिकारने करने आवे तिंद्रा तीछे जदा तर लोमडी शिकारने जाल मां नहीं फासे।